Tegna maranin-tsaigna zany na intelligent ôhatra edy ai i voalavo zao tegna fetsy e satria ôhatra atanao ka- katrapiky regny izy ah, misy fotoagna izy hainy raha ahafaty azy ialany, ôhatra koa o <hesitation> amboao agnisan'ny biby tegna fetsy koa sady misaigny de <hesitation> tegna fetsy biby tegna fetsy koa o matetiky <hesitation> lion regny e regny zany kôa nandraha ohatra hoe hagnano raha regny tegna mangibaka eo izy tonga de mijekijeky mahazo le raha tiany ilainy kara-.